माझ्या खातीर दोन हजार सोळा सुध्दा बकीच्यत वर्ष भाषिण। गेला अस्तला मी तेव्हा आठ वर्षाचा झालय दुसरें अस्तलय। आणी मी शाळें वाचय थय नेवी नेवी बाळगी ये आणी मी। तेच्या वांगडा खेलय आमी सगळी जना मज्जा। करित असलो आणी ते दिस मी केव्वाच विसारचय। ना ते सगळ्याकून छद बरे मेमोरीज असले।